Áhh óh ain noh maig tóh sóh tzá fuu yiúh, sóh tzá yiuh níh si ko muoh li jóh sáh cuáh joh sóh tzáh ti yiuh la jo gi óh báh shiá na cui naum la shia chain naum jo náh éh náh áh oh ain ko kui naum tíi baih áh johh la bá áh aig tóh saig tzá éh ba no oig yiu éh tzá ñiu tzáh muoh kóh buh kóh kui naum koh.